Toh wana dutatin dama- dama a kuna dama- dama tuku raɓ mi wara, na dumu na ramdu wana bəktla wana guraru na cicigulo na tataru na ɗiyawa na kokkoji na gagəshinshi. Amma ii kunu mi wara a dlam səsau jəgab a dlam sɗsu bai a tufe gəriɗ ka ki kokkoji ləma susu bai ləma susu na luma bai nin da saski da tufi da pii agwai gəri da ɓaɓtii gutlai ka ki diyawa a ci ne a dlam susau a aciye akun gərid, se ba gərid woka nin du tufi da dalmi kunu da da pii agwi gəri dan dlan kutlai. Amman ka cicigolo a ci angwayi ja luma gabta ja auu azim na gagəshin shi da jəb tlautau a tlautau a tlautau da dlam marəm da pipi di na miyau daiki ɗida miya dai ki ɗida kunu tuna na gɗiid ii ka dəskun se da tufai ii sara ka suhiku dlan na sara see dan da pii agwai gəri ii kunu a ri tun kutlai da ɓaɓtli kutlai. Tataru, a ci ye gayi da kunu an gwayi dəm chachawa chachawa gangamin ganya min ii miyau yasu andu. a chakau andu a chakau i gapta woka, chakidu ləd ii gabta woka nin sa'anan zuwak a gwaggəyau bai sa'anan gamau da pi agwai ii kunu pa na agwi ne shikkenan davji aɗau kə yawan na dama ka yuwan gumu shirin ko yuwan gumu shirin ayawo vaɗ kauyi agwi tun nin da ku gu see ka ki kutlai, agwai gəri duk duk a piwu shirin shi se ka ki kutii gu da ɓaɓtlai. Baɓtlin gara nin kutli tun a zərma bai miwu ko yəmsu a ji ba ni na taa andikshi miyakshi a tau andi miyakshi atau andi miyakshi atau, har da ji gabta. Da na gabtan "da da a" rawan garan da jəb gugza tlayi ii kun sakakshi tunu aya pədəm bai a jəba rəb gabtakshi gabtakshi rab gabta, gafa bata na tlayin se da tli dayi da baikai da katai ansharu dayi davaikai kasen se ka ki matkam tataru da tli a rakam rugara bai se a rakan na miwu ko na gəmsu. Su a ci a rakan nin gamsu ko miwu a dalasau a dalasau a lawangu a duwatli garan se da mbasu nakshi da woka, da matiyan da tatəkau tlayi wam akshi tuku ko na ramakshi ɗai mi a dlamau ko daa se da tli wam davaiki da vaiki chan jin se da me na aɗakshi se dannakshi sakakshi wam. da mbasu nakshi ka kə kutlai miwu na kutli gu se amsharu kasu wam na kasen kasən har gabtau da ka wi tlayi a ri tunu se miwu na gamsu dayi nakshi ri aya, sa'annan kutli gu mi wara da ɓaɓtlu tunu akshi ye da dlam nakshi kə aɗak shi kə nin wara ka duta na ama gəri. Toh a ritunu wate akshi a pəra bai a jəba rakan a jəba rakan akshi ye am nin akugu nin se da pi agwi gunu kakshi da ri tunu akshi ye har da dlam nakshi mai na afək ii kunu saka tunu. Amma akshi a ya dayi da dlam sakakshi dama wam. Mi wara ɓaɓtlakshi na afku ba api agwai i kun su gumana susau gi tuku ba akshi ye aya da dlam saka dama wan ii lakwtu mi wara a pi agwi nin. Da dlam ii wuka ɗagai dama ko ii wuka tun gu ya ye amma a dlame katər sun bai sa'anan seu ye dlam nakshi kə aɗakshi ja miwu da su ke kə aɗakshi su dukati a a <hesitation> sukuna ka sutuku. Haka guraru ke a pi agwi nin gamsu angwayi chachawa a chakau ii gabta woka gabta woko wun fək ii dəsku ri wara gayim a bi da gayi ii rikshi bai musamman akshi a dlame vəda wuka kunu wunduwa ko waka miya mavgi ri wara kullum shi wukon na ndiwa. toh se gamsu a ci ba nina chachawa a chakau ja jəjim kasau a jakau, sa'anan gama atu a ri tunu aku sati maginawan ya ye chan se miwu amau da bandi pi agwai. Pana agwi nin atu a zəma wan bai a vəjin gara ii aɗau ii kauya nda daurau kauya a ii gamsu ju dlame na iyuwu nin danna taa ji dlame yawo nin dəvid na afa a ci a dawa ba ma se afa go dəvid ba dəvid na afa a ci a dawa, de na taan atu ataau a taau sun a tlayi bai se ɓaɓtli kutlai. Zam a ci mana dukshi kə ni na taa ii miwu na kutli gu. Su ji yawoten vaike nin dan na taa ii miwu vaike vaike nin dan na taa ii matkam gu ko kutli ku akshi a tau, a təpa miyakshi da kandikshi təpi miyakshin da kandikshi na kasau tuku har akshi ye da dlam kə adakshi, toh dlamnakshi kə aɗakshi jəbna di gabta nin a jiba rəb gaptakshi ii kunu sakakshi tunu, amman a vəra bai ko kuma a tlayi bai sam sana a jiba dlamau a jiba dlamau gabtau tun kawan garan yaɗ vəren gara toh a ri tunu se dan da tli ka ki yanda ki tataru a dlamau da tli da vaikai da vaikai da nin gəri kun saka gəri su ke da tli da vaikai da aikai aye wuka ɗagai wam bai se dai vai ke nin dannakshi a ri tunu gabta kawan garan toh a ri tunu wate da jib tlayi nin miwu ye a jəba ɗigagshi gamsuke a əigau ju vaike vaike dlame maleta se da kate, nakshi valke vaike dlame maleta maletan da ka tai a ri tunu se gabtau na bai gwagwiyin gara sa'anan kutli gu da dlamnakshi kə aɗakshi se mi da babtlakshi a saka tun se da dlamnakshi gəmsak na aama. A ri tunu a jəba maleta a jəba maleta lakwtu rakanshi den garan don akshi magərafcin dutatin a jəba maleta a dəsku a jəba maleta a dəsku chachap kafan dayi dan da zada pi miya gadəra ko miya gumbak da si aam da tli a maleta toh a ri tunu da zəgi lakwtu mi akshi a ya bai. Sartu tawanke ka lawan a dəsku dayi nakshi dayinakshi na bi jinakshi. Toh a ni nin toh miwu na yəmo mi pa agwi gu tunu akshi a rəga bai ka ki tataru amman gu tun a ri tunu mi wara da ɓaɓtlakshi kuma a ya da maki woka ɗagai dama wam, woka ampi woka ii pata bai woka miya vəda woka kun wunduwa, woka miya vəda ko kə kun wunduwa daman akshi a dlama ka tuku